Nu cocok a rurung kanre ni pasi lau' <hesitation> juku' <hesitation> bajao tempe na tahu todo' kulle todo' pole ni pasi campuru mi apalagi ballo passe punna riek todo lada-ladanna injo apada <hesitation> pattes ballopase iyayya, ka langsungki angnganu napsua a nganre kanre nakke injo punna nganre a juku' ka ballo todo injo ku sakring punna ni pasi lau i kanre ne'ne injo nu hambanga, assipa to i ni sakring nganrea biasa todo pole ballo todo ni pasi campuru rurung jangang na injo jangang a injo ballo to punna langsung ni sanggara ni pallui nakke nganre ja injo jangang ka nu tala sanna to a nganre jangang nakke iyapa ku nganre jangang punna nu acara bakka, riek acara bakka ri balla paling injo biasa nakke pada doang, nampa inni doanga inni nu ballo to' kanreangang na inni nu <hesitation> tala sanna jaki la nganu la inni do angnganu tala sanna jaki sessa la ampallu i ballo ji pole kanreagang na biasa todo injo nganrea kanre rurung cumi-cumi, nampa Biasa todo injo ku pallu anu injo cumi a <hesitation> biasa todo ku sanggara biasa todo ku pallu didi naik, nampa harus toppa ki injo ballo batea pallu cumi ka nu riek todo injo anunna lalang ri battanna harus paki pansulu memang iya ngasek na, ka injo todo bahaya todo punna ni kanre unjo cumi a na tala maing pi ni bersihkan tala maing pi ni pasala injo bone-bone lalang na